Uklọ lọhi n'ọchẹ chiko daka kwu gboo, ẹdaa gaa dak'uklọ a achiko t'eyi waajẹ ka m'ọda ẹn'uklọ a dakaa. Agaa kpu soja eye kunu, ọdan ẹẹ nu nigeria kaa, achiko j'ọkpigwo al'ọkpigwo je, ọkpa ne họọ le ku crediti a achiko l'ẹhọkunu. Ọha kunu oojẹ kọọ ochiko eye odee kwọọ ahapa gicho, ọha kunu oogbẹnu kọọ achiko l'aluka kunu je, foto okwọtu n'oiyibo họọ le ku passport a, achiko lẹ, ọkpa kọọ kpẹm ma achiko lọọ kpo then aiyẹ tẹẹga ne ge kpọọ ti pọkpak'ipowu a, eko'n ma nai yẹ taabọọ no wẹẹko ne je ta k'achẹ koo ta waa, al'ọkpaa ta nyọ Eko n ma ne le ya nmaabọọ, ege j'ọkpa gọọ ẹnaa ge bi gẹ guu ẹga idahanda or ẹga idahanda mẹmla ọọ ach igbomina kọlọọ, ọchẹ kọlọọ ne ge l'abọ tọọ. Eko ne kwọmaa ya mẹ, agee gbọọ gboo t'ahọ w'ajẹ ẹga ne dọọ k'iyea ge bẹchẹ a. Nnan k'iye kọọ kei bẹchẹẹ, ẹga nei nyọ ne họọ le ku ujaaji a chẹẹ or umakọdi n'eko tẹtẹ ne họọ le k'umokudi a, chẹẹ aa gbọọ gboo yẹ ọwẹ ọma. Ọma wa abọ ẹku ogbẹnyọ, uklọ duuma noo yẹ lẹ b'uklọ k'ogbẹnyọ a. Uklọ ọha ọlamu ẹkaachẹ ẹnoo ge y'uklọ n'alọ họọ le k'offices a, ọkpa ne da kaa anyọ lọka k'ọkpa kuwaa daka. Ọdọọdọda ẹyẹẹyẹẹyẹẹyẹi nei kaa, nda k'ọkpa kọọ naa lẹa nda ko fọọ then anyọọ l'ọkpata ẹnoyibo họọ le kọ application ma Alọkpaa ta g'ọfice a, den alọkpaa ta g'ọffice a, ọdọw ọha noo yẹchọọ a egee mọọfu gọ. M'ọda ya no onwuleyi chẹgba aj'idọmaa yọọ. M'ọda ya no oo g'inọkpa chẹgbaa yọọ. Oke w'uklabọ na gaa nwu aa, a yẹ tẹ gọọ ẹga ne gaa ẹganaa gaa nwuu uklọ a ẹd'uklọ na dak'onwua. Ọchẹ noo lipeyi k'uklọ a, aa lẹyi kwọha ọda no daka ka biwaa na gaa le nwu a ole dọ, aa ke lẹ awọ mẹmla nu aa ke le kagwo gbọbuẹ ẹẹna gbọọ gboo waa ọma uklọ o nyọ nwu kẹẹ k'uklabo. nna ko ke l'ọha uklọ o nyọ ya ọlọchẹ otọchẹ abọ ọọchẹ ne biyọọ g'ọlunu a olọda ẹyẹẹyẹẹyẹi no ge dọọ kawọọ ko chiko yaa. Nna k'alodee ọma ya ẹgẹ no daka lẹa na kuu yẹchọọ ẹnaa l'odee a kpo a, aluka no gaa gbagaa oyaa oke ledọọ nna k'odee ke họọtu or ije a họọtuu then ake miẹchẹ mẹml'anu. Oke kwọkpa k'ijaali gọ kanọọ j'uklọ gọọ, uklọ ẹgẹnya na wọọ gaa yaa ẹẹdije ẹnẹnya naa nọọ gaa gbagọọ nda k'ọya mẹa chee aake ku pia tọ chẹẹ aake l'ọma ya. Aboo ge lẹ ẹyẹẹyẹẹyẹia, uklọ duuma na gaa yaa oge l'ikpijaali. Nna nk'oduuma n'olikpijaalin eko duuma n'uwalu ga igbihajẹ agaa jẹẹ goo yẹche'n. So ochẹgba n'alọ chiko dak'ọkpijaali k'uklọ duuma n'alọ nyọ ya. Ọkpijaali kẹ kẹ kẹgẹẹ na gee gbor uklọ a lẹ, ọda na gaa yaa bọ, ọwẹ naa ge yẹ, ijenei gba gọọ, eko n'uklọ a gaa mẹ or agaa nyẹ ọwẹ naa gee nyẹ lẹ, aachiko lẹjẹnjinu kpẹm mia gbọbu kaa ge gbọọ uklọ nya Uklọ oo tu kahinin ee ka ga gbọọ uklọ alombli ta tọọ gblagadam lẹ bun klọ k'ulebla eun k'ule klọ k'ulebla n'alọ k'uklọ k'ulebla, oluche luche on. Ẹẹdaa t'ọkpij t'ọkpijaali abọn ma ohile kunun ma aalọkpijaali ọkpijaali chẹẹ ọtu kaa ẹplẹẹpa kaa ko le chẹ tọha. Ochẹtọha kunu a ii m'uklọ ẹgẹnya nle ya ẹgẹnya ẹgẹnya ma aluka ẹgẹnya na gaa gba gan mam, ẹ mẹgẹnya na nmẹ nma amu gam nma amu gam gam mam then aaku ka tọha ekoduuma naa ku ka t'ọha naaku jilaa ẹnaa ku ku miẹ chẹ ẹẹmaa ọma na gaa y'uklọ a so abu'klọ a lẹ ẹyẹẹyẹẹyẹi gblegble gblegble gblegble gble lẹa